أكلتي المفضلي هي الشاورما ، الشاورما تتكون من صدغ جيج وشوية ملح وفلفل ، وبصل أبيض مثغوم نيعم ، وطماطة مثغومي نيعم ، ونخلي بهارات خاصة مال شاورما تنطي نكهة تخبل ، اول شي نقطع صدغ الجيج قطع طولانية ونخليها بالطاوة على ناغ هاديي وبعدين نضيف بقية المكونات حتى تستوي الطبخة.